Karazan̈a môfo ndraiky zen̈y môfo dipay àby ren̈y, getô, paniny, takôsy, misy koa <hesitation> aminay aty zen̈y mapoesa mofo bota karà zen̈y.